A rána yá na'a wí bárta tsuw. A wí bárta tsuw yng'i yá kan tìdánti nijón tsuw sá k'héite'e. Wí tìdánti tsuw yng'i yá nidánti yun tsuw lawa. A tán miwá sá yá hei tó na'a tìdánti tsuw mas bóng páti yiná niyó skáng tìdé nidá na'a le hei yá nkó tìldánti bóni yá.